यी एक कण्ट्री एथियोपिया जेन्च्यानी साइन केली चार्टर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तेन्च्यानी मोरल आनी मटीरीअल सपोर्ट मेळलो। थाइसार डिकोलोनाइजेशन आफ्रिका चे झाले आनी ग्रोथ ऑफ पॅन आफ्रिकन कोऑपरेशन जाला।